Arande ittudu toggooje ɗen, ɗe pat. taa ittii ɗe, sey piɗɗa kloset ɗum, piɗɗa ɗum ittaa sollaare fu ngonde to ciki. Goɗɗi kareeji fu a waawai ɓisaaɗi, goɗɗi ngaɗa huunde sendindira kloset ɗum, senda ɗum yaago suuɗi suuɗi, gaafa ka kareeji maɗa noon no haandi.